﻿Nyowe ndaraambuza abantu enyameishwa ezomukibira, kuraambuza abantu kuboniire munonga kuba obumwe orashanga wakora emikagao obone abanywaani okuruga mwihanga ryaawe, abamwe bararuga aheeru yeihanga ryaawe abandi orashanga bari abajungu, ekyo kiboniire munonga kandi ekindi kintu orabona akasente, <hesitation> itwe abararambuza orashanga oyinemu nk'akasente, karakuyamba kugura ebyetaa kubo kuboona kugura ebyetaago byawe nkebyokurya, nkekyokujwaara, mbwenu washanga oraraambuza kuboniire munonga, kiratuma wamanya nenyamiishwa nyingi, nkenkeende, nkembogo, nenjojo, ebyo byoona biratuura mukshaka mwiihamba <hesitation>